Marefuji latiɗi e woni e karal nokku to yori gurnan muɗun kanun bo e wodi noy wuwuri fa e nyame. <noise> Joni ira bolle latiɗi kan no iroto e laydi, e wodi bollegon kan no latiɗi e leydi di no iroto. Sai ɗe ɓanta ɓokkoro majji, bokkoro <noise> kol e wodi ton ko senyata to ɗe kencini ɓokkodo kon fu maferuwel fu kon to follo fu yako fu bubi non to ɓattake wiso sai ɗe tokkaɗum. <noise> e wodi bubi latiɗi na nyucci latiɗi waɗa wa curel waɗa gaika <noise> e leydi ɗon. Wuro fu ko laffi nder gaika kan sai ɗi kol nanga ɗun e wodi domi latiɗi wasanwa gaiɗi muɗum e nder gaiɗe ɗun natata. huno fu ko nati nder sai un ekkaɗun. min ni e ɗi gontiri fere-fere majji.